Munywani wayi amabya inakanza eribika esyasente siwe, iningimukangirira ingamubwira indi bbwanu esyasente wutholhere iwasibika omo kighona kandi omwa kighona wukathatsuka erithwalayo ebipapura, iwathatsuka eriya eriyatsungulha ahawu, n'eri- n'eriyabana abakulhu ab'e ab'ebighona ebyo ebinene binene ebyababirithulhethera ahabakabika esyasente esyo, esyasente syawu isyabya isine yabuholho isihali n'eyangasiba, isihali n'eyangasithulha nako n'omuwangabika yasingahi kii wanganasangana ibatheka kwamaghoba kundi ibbwa bakabugha ambu wamabika y'esente sinene bakakuha amaghoba neryo iningimukangirira indi abye akasibika omo kighona.